اكيد من <noise> البيتزا طبعا، الايس كريم هيسيح، انما البيتزا والبيتزا هتبقي أطعم مختلفه، انما ومش الايس كريممش هيشبع، انما البيتزا طبعا اكل ممكن تاكله كل يوم وتشبع وطعمه حلو وتستمتع وكل حاجه فيه متوفره انما الايس كريم دا حاجه ترفيهي